Zeero, emwe, ibiri, ishatu, ina, itaano, mukaaga, mushanju, munaana, mwenda, ikumi, kumuneemwe, kuminiibiri, ikuminiishatu, ikuminiina, ikuminiitaano, ikuminamukaaga, ikuminamushanju, ikuminamunaana, ikumunamwenda, makumi abiri, makumi abirineemwe, makumi abiriniibiri, makumi abiriniishatu, makumi abiriniina, makumi abiriniitaano, makumi abirinamukaaga, makumi abirinamushanju, makumi abirinamunaana, makumi abirinamwenda, makumi ashatu, makumi ashatuneemwe, makumi ashatuniibiri, makumi ashatuniishatu, makumi ashatuniina, makumi ashatuniitaano, makumi ashatunamukaaga, makumi ashatunamunaana, makumi ashatunamwenda, makumi ana, makumi ananeemwe, makumi ananiibiri